Inzandus, su sport chi deu castiu in televisioni o si narat, in italianu si narat dal vivo, in televisioni ndi castiu medas. Castiu su calciu, castiu su tennis, castiu sa pallacanestro, castiu s'atletica. Ma chi mi capitada castiu, candu nci funt is olimpiadis castiu calli si siat sport, no, mi praxint totus. Po su, po cantu <hesitation> deu su sport chi fatzu deu imui ca seu matucheddu di edadi, ca non seu prus piciocheddu, imui seu gioghendu u' pagheddu a tennis, ma, ateras cosas non ndi fatzu, calincuna 'orta andu a camminai ma giai mai a totu. Su chi fatzu u' pogheddu est su tennis. Però ca seu mannu, ma a giovunu nd'apu fatu de onnia, donnia manera. Su sport m'est sempri praxiu e apu fatu, apu giogau candu, apu giogau a palloni, apu fatu atletica leggera, apu giogau a pallacanestro, apu fatu tennis, apu fatu <hesitation> pallavolo. Su sport, s'agonismu m'est sempri praxiu e mi praxit 'ncora. <hesitation> Non seu mai stetiu campioni de nudda, anzis forzis fiu sempri scarsiteddu, ma non dd'apu mai donau importanza meda poita campionis Chi unu castiat beni, nci nd'est pagus, sa mellus parti, cumenti a mei, funt scarsiteddus, funt stetius scarsiteddus. M'est sempri praxiu, calincuna soddisfazioni, mancai pitica, in s'atletica mi dda seu pigat, calincuna, <hesitation> calincuna garixedda est andada beni puru. Ma non, <hesitation> ma su chi m'est sempri praxiu est cumenti in ateras cosa, est su fatu de ddu fai su sport. Sa <hesitation> sa gara est importanti però sa cosa chi mi praxit de prus est s'allenamentu. M'est sempri praxiu de prus ses, si narat in italianu, non c'è pressione, ddu fais po <hesitation> po s'amori de ddu fai, senza, senza depi fai a biri a is aterus chi ses su prus forti, chi bincis sempri. Po cantu su sport a binciri est importanti poita chi no asinuncas is garas mancu iant <hesitation> iant depi esisti. Ma sa gara est, o sa partida de pallacanestro de calisisiat sport, est s'urtima cosa, <hesitation> ca contat, certu, ma <hesitation> su sport est s'amicizia est sa <hesitation> su abarrai impari a is aterus. Est in s'allenamentu chi si biri e su bivi donnia dì, sa gara est sceti s'acabu E s'acabu, a bortas, candu si perdit po nai, est malu, in s'allenamentu non si perdit mai, est sempri u <hesitation> u' spassiu. Su sport po custu a mei m'est sempri praxiu, poita nc'est sia s'agonismu, sa gana de ghetai, de. <hesitation> Però su <hesitation> sa relazioni chi si creat cun is aterus, mancai siant sport individualis, s'atletica est unu sport individuali, unu una gara de cursa parit chi cun is aterus non nci siat <hesitation> amicizia. Ma non est berus, nc'est sa collaborazioni, sa <hesitation> s'amicizia, su <hesitation> su essi impari cun is aterus puru, mancai 'onniunu curra po contu suu. Custa est su bellu, po mei, su bellu de su sport, su preziri custu <hesitation> custas emozionis. Deu arregodu a piciocheddu candu fia, po nai, s'atletica in televisioni, ma imui puru a segunda chi giogat, deu mi <hesitation> mi nci arziat su pilu, mi 'ncora, candu s'emozioni est manna. Po unu sportivu chi fait una cosa dificili, chi fait una cosa, po nai il record del mondo di salto con l'asta, po nai, e inzaras 'ncora, mancai ormai s'edadi nci siat mi <hesitation> m'asezudda su pilu e s'emozioni est cussa e Su sport, nci dda fait, m'at donau e mi 'onat 'ncora <hesitation> sensazionis chi funt praxibilis, eccu. Inzandus, po su sport, forzis su sport chi mi praxit de prus est u' sport chi non apu mai fatu. Mancai a piciocheddus, me is iscolas medias, candu, inzandus, in Sardegna, <hesitation> asumancus in sa bidda mia, non nci ndi fiant palestras me iscolas, is professoris si nci portant al campo sportivo, ddi narant aici, e si fadiant fai u' pagheddu de attividadis ingunis. E nosu si fiaus inventaus su sport <hesitation> forzis non d'apu 'ncora nau, est su rugby. U' sport inglesu, in Italia si fait pagu e pruscatotu in Sardegna non si fait giai nudda, mancai, <hesitation> <hesitation> calincuna squadra nci siat, ma non si fait giai nudda in Sardegna. <hesitation> E torru a nai, candu fiaus me iscolas medias, si nci portant a il campo sportivo, e si fiaus inventaus, sigumenti su rugby si giogas cu d'una bocia chi non est tunda, est ovale. Inzaras iaus pigau u' palloni de gomma, de inzaras, dd'eus postu u' aintru de linna e dd'iaus fatu bessiri ovale e prenu de paperi, poita fiat sgonfiu, e diaus cosiu a sa bell'e mellus. E gioghiaus, non connosciaus mancu is arregolas, po nai sa beridadi Però si praxiat custa cosa, e <hesitation> e gioghiaus aici. E deu subitu mi seu apassionau de custu sport e non dd'apu mai giogau. Poi, sa beridadi, a mei est capitau ca dopu, anzi, in s'urtimu annu de sa iscola media deu seu andau a bivi in continenti, in Veneto, e su Veneto in Italia est la patria del rugby, is squadras prus forti chi bincint is campionaus funt sempri in Veneto. Ma inguni puru deu su rugby non dd'apu <hesitation> non dd'apu fatu. E deu candu fia in Veneto fadia atletica leggera. Ma in Veneto sa su rugby est aici forti che is aturus puru candu tenint cincu minutus de tempus liberu de s'allenamentu chi funt fadendu, giogant a rugby e inzaras nosu gioghiaus a rugby aici a su campu de s'atletica e fiaus totus piciocheddus chi fadiant atletica leggera. E custu sport m'est sempri praxiu e <hesitation> poita tenit <hesitation> carateristicas ca de sportividadi e de lealtà ca deu non biu in nisciunu ateru sport. In su <hesitation> su rugby bincit sempri su prus forti e su prus forti arrispetat sempri sa squadra chi perdit. Non nc'est mai u' <hesitation> u' comportamentu de superioridadi de Mancai siat u' sport a ca su fisicu <hesitation> contat meda poita chi non s'est forti, cioè, arricis corpus e basta. Ma inguni puru est u' giogu ca, non parrit, ma nci 'olit, est u' giogu de scacchi fatu de pressi. Nci 'olit intelligenziameda, tocat a essi <hesitation> abistus, ma non nci 'olint sceti musculus, unu parit, biri su rugby, non ddu connoscit e narat, innoi chi unu non est forti non fait nudda. Non est berus, tocat a essi fortis, certu in su rugby tocat a essi fortis, ma nci 'olint piciocheddus chi funt bessius campionis de su mundu e funt u' metru e setanta e pesant setanta chilus. Certu in sa propriu squadra nc'est piciocheddus, piciocus, chi pesant centubinti chilus e funt dus metrus. Ma su rugby est bellu po cussu, poita podint giogai totus, sa lealtadi est sa cosa prus importanti e s'arrispetu de s'aturu sa cosa prus importanti. E poi non fait a imbrolliai, in su rugby s'imbrolliu non esistit, poita non <hesitation> non est cumpodessiu s'imbrolliu. E po mei su sport est custu e imbrolliai non <hesitation> non est, chi unu imbrolliat non est sport est u' atera cosa, su sport est onestadi